hiitatii inamma guddan yaani won fet kulli woinin won issa! Inammat kanna hinfeduu, dub won akannan tun kulli unum itatti katika societia, manif akkan itatti ennan yaanii innaman guddan ee won issa kanna hinfeduu manif kanna hinfeden wonsun yaani pengine wonsun irra balleti ammo wonin harkakab sun woishin karra, woishinii horia ,woishin any ee wonduduah yaani himpungutii dargaa dub sunif akkan dorgetten dub aminen unum itatiii innama guddan hindorgeta.